Fikafika azo atao am'zany ndraika aminà resaka tonotono hena zany, dia sara alohaka anao a mbô anao hikarakara marobe mbola sy vita zany ny henanao sy ny kaarazagny a dia efa ampirehetina arô i afo, dia am'zegny mafana sara vaikany, ka ndraika koa zany avy akeo vita i fiomagnanao dia bitibitika foagna anao mitono anany dia vita dia efa karazagna fikafika zany.